Utilizzari la tecnologia pi cuntrullari lu tempu pò essiri di granni ajutu si pinsamu a li Paisi cu lu granni periculu di desertificazioni. Cuntrullannu lu tempu pi chissi Paisi significa fari chioviri chiù spissu e permettiri a li pirsuni, a li pianti e a l’armali di putiri campari. Ci sunnu Paisi ni l’Asia, ca grazî a li pioggi artificiali, hannu chiantatu arvuli ni lu disertu e hannu evitatu spopulamenti di citati sani.